Ko kwerre hala, nikiinuka, nikafulaengo, nikarisha mifugo, nikatengera bachai, nirihumura hara nikadoma nakaizii, nikasaaki raziki, chene nripata nikashukuru mulungu, takaria, tikataandika shuka, tikalala kii lamutondo kurri kwere kii, nikatengera nachai tikinywa kira muntu kaendelea nakazii, ukalanga mafigo, nikahera masambi, nikaloka kii nakazii.